wonin sunii ak inin bisaan kas ijeem. bisaan kasii ak in midaasati kabd sun, iranaf jal dekaati sun, mal at gad vuutiteet gad ijeema, mal at iran harkisiteet olijeema. duum sunii iran deke gad deke akasisun huji midaas mal at bisaan kas midaafeno feet,